E bardha më kujton thjeshtësinë dhe elegancën. Është një ngjyrë e larmishme çë mund të përdoret në dizajn dhe modë për të krijuar një stil të pastër dhe sofistikuar, duke dhënë një ndjenjë hapesire dhe ndriçimi.